Na samy tiako aza ny mijery lalao ara-panatanjahantena sy fampisehoana, raha ilay amin'ny <hesitation> endriny <hesitation> ivoahana ny tokantrano, dia aleoko mijery fampisehoana. Any ianao dia olona vonona ny <hesitation> hifaly havanja sy hitsinjaka no tafaraka. Izany hoe mitovy tanjona. Tsy dia atahorana loatra hisy bagara. Fa <hesitation> eny amin'ny fijerena lalao ara-panatanjahantena kosa dia samy manana ny tanjony ny <hesitation> andaniny sy ny ankilany. Ny handresy izay. Matetika no misy tsy mahatanty resy ka <hesitation> miafara amin'ny korontana ny lalao natrehana. Fa raha hoe <hesitation> jerena ao anaty <hesitation> fahitalavitra indray dia ny lalao ara-panatanjahantena no <hesitation> tena fijeriko ao an-tokantrano.